أيوة لازم يكون للأفراد حق إختيار البلد اللي -اللي يبغون يعيشون فيه، كل واحد عنده أسباب مختلفة سواء للعمل الدراسة أو حتى لأسباب شخصية، حق الإختيار يعطي الناس فرصة للبحث عن حياة أفضل، ويعزز التنوع الثقافي في المجتمع، كمان لما عندك حق الإختيار تحس بالحرية والقدرة على تحديد مستقبلك. لكن في نفس الوقت هذا الحق لازم يكون مقترن بالإحترام للبلد اللي يختاروه.